Iisrael om vist aoluulidsõlt niiüteldäq religioossõh mõttõh peris tähtsä kotus, aga miä taast täämbädsel pääväl niiüteldä saanuq om, ma väega nigu ei tiiäki.